Japon tëtä oajaete ye, omboete, oaɨu, iyɨpɨreta oeya supe retava, jokuarupi jaereta oesaukavi opaete mboromboete rupi oikua vaera tëtä reta